Mɛn a nunɛ buwɛrobe besin mɛna tonu yi mana mɛna to mɛ ɛsi piyano wa an de'a ma tete an le un tena lere lerenɛ un lena han lere so we wesin ma tete ba nicoza cururu we wa han lereso donk to mɛyi mana be to a mɛ ɛsi piyano wa a buwɛ an ɲana un ha'iri an lafiyara un ha'iri a bun mɛ we we